Ko yimɓe ndawata sanne sanne hande ko ka, moyen de transporu maɓe yafi. Ndenon dun hundee lobere, dawol ana ferna gitte nedon sanne. <hesitation> so njiɗɗo yahde Amerik, awiyonŋooji na woodi hannde. Ñalawma gooto walla balɗe ɗiɗi, tawan a yetti, iwde e Afrik yahde Amerik walla iwde Amerik yahde Siin. Ɗum newi.